Zaho aloha tsy de mivola olo loatsy hoe zao ty, iiii ty, ino moa tiky? Ty desera tokony haninao na zap ty desera soa haninao amin'olo.